Koo aduganye nayinro kandee kekeni yuu kuderngua ha kuenta ngun ndiunde na'a nuu nichí yivii ñuu ña kande kuu keke neike ndiike nde niun kandutu ndekaini kiña kukendu <hesitation> jun de ndiya kun carne noini yo'o nduke ojon niyee peinar, donie kuka kachendo kunia kuña koinduu ye'e, nindo kuñe kukanyuu hon iña'a especial mende kuka kunda yuu unkada limpiarme deke nguena kondi iyii ndiña nyide kuche ñonda i iir kukada ndikii.